Aya isome mme awon arear ari dumi isome, isome ewe agban mme aje ntagha mme nsort ayo asebbi akpan omor ago abbe aje aseb umeh ago, ava kubba iye-izome, abba aya aizome ewe ago, aba aya izome ewe ago igon, abbe nime igahari oven nne ofai itat, ofia inine, agmag orgun aseme, aseme ago ikim, ikim igo abbe asiame, iku adadan offa irobini, ikunuma du-du agbor ashimeh atte ikuhuma ikun mma, abbe adan mme orgin, abbe adan orgon iye ago, oven wu ivu idot mme nna agoi orgon iye ago, oven wu ivu idot mme nna agoi aku aka siame iku idem ogon. ari idimimi-igon. igon wer anabime agoi aka afon mme ke okpor iseh ke okpor iseh irem iseh ibor-borno so that ifa wu re-ruma igaha ibor-borno ewe iku gba ada-dan egbi, igaha enit mma egbi wu igmang erem odom ewe, amang igon ewe areme okpor ise we ibor-borno igo wah asai mme ruma oh ikuma ke ida-dan egbi igwe, shi shinah ikuba irem nne ikumame eme-med, ikuma eme-med enwe ije kuba ise igburu akama-mme ekwa-kwai, akwai mme ago amang ise igburu ame ikujagha irima asai-mme ko oboi egbi, oboi egbi enwe irema igo, kemi ikishi ari gume egbod ovom, evom woh ari evom mme je ari ye iburu oriwor unick ikubu irene iburu wor ikubor ere-rene nna ikuba asai mme.

Nwen nge osume mme wor ireme dumu ishir-garam mme ishi ke akpam wor nsort iwun gagama nje areme ntaghe ibine-ama good amang uguru areme ke isume enwe igbi guni mme gba nge nsor gba ayee, gba awor arem ke nsort ayor good, edug-dug enwe mma gee ndibiag mme aguma arem odom, edunk dunk ame good mme ke ekpe-kpe akpe anor abbe adod wor adunk wor atonghe mme gee irem je wor nsort awor iwun, mme nga ari nni rem ordum osume odum osume is rome ari dene worm gajee odum iki dibidip but iki bia worm iki idip-idip ari-gam njakwor wor ngeodum osume igam irom adibor adum osume ikana edubor mmeye or biuck or dom awidaghi inga ngam ngeje obuck ordom owidaghi ngam ijeah, mmi gahe oven wor mmangi nkep ayonor ngwaham ngwed mmeh oven ndimag nsiri oven mmeh oven ndi-imag nse ugben and erei-mme keh ere-rem inep edu-bor edubor ntack odour mmeh uguru igam meh ibaha uku gam uguru. nwa areme garri ngwa areme eburu iyai-yai nwa areme asisa educk bua-bua igot dene ari irem eburu arem ke irebia echi wor anor efu-efu adamene, mmusu igaha odum ogume mme onor uteme iremi, dag-dagha onor mme ke anogene afu ari ndobe atte ua dot areme osume, so that iremi wor, gba afuren agama-gama eburu wor amang ammeh odume osume iromi de-ne odum osume ikana onor dene odorm osume ireme wor ovia ke iyeah bia worm <noise>